زه د بیلابیلو مناسبتونو یا وختونو لپاره بیلابیل بوټان په پښو کوم، د بیلګې په ډول زه د ورځيني تګ را تګ لپاره کرمچ بوټونه په پښو کوم، د ژمي لپاره له موزو څخه کار اخلم او په اوړي کې زما خوښیګي چې څپلۍ په پښو کړم. همدارنګه ځينو رسمي محافلو يا پروګرامونو لپاره زه رسمي زنانه بوټونه په پښو کوم او کله مې چې کوم جوړه بوټونه خوښ شي نو هغه اخلم بیا وروسته فکر کوم چې چیرته یې په پښو کړم.